زه خپله عامه ټرانسپورټ نه کاروم. زه خپل شخصی موټر لرم او د عامه ټرانسپورټ د کارولو ضرورت تر اوسه ماته نه دی پیش سوي. خو ځيني وخت چې د هیواد څخه د باندي سفر کوم او میدان ته ځم نو بیا د اوبر له لارې تر هوايي ډکر ځان رسوم. عموماً پر دا پنځه شپږ مایله شل دریش ډالره راځي. دا تخمیني دی او دقیق حساب یې ماته نه را معلومیږي.